جيب الأدوات اللازمة اللي هي الرافعة، مفتاح العجل، الإطار اللي بتركبه الجديد، أول شي فك صواميل العجلة لأني أرفع السيارة، شيل العجلة اللي إنت بتغيرها وركب الجديدة وتأكد إنك بثبتها كويسة، أهم شي ثبتها بمفك الكهربائي، حتى بعدين نزل السيارة بشويش أتأكد إن كل شيء تمام، يمكن تجربها أول جبل ما تبدأ عالطريج الرئيسي.